Preferirìu perdi le ciau përché pöi cun ël cellulare pös ciamé cuaicdün ch'a ven agiuüteme dörvi la porta. Si perdu ël cellulare s'as pa coza fe e alura custa al e la razun